اكتر حاجة بتخليني ما اعرفش انام الدوشة واكتر صوت في الدوشة هو صوت الكلام لما يفضل يبقى فيه همس وكلام وفيه احديث كده جانبية تخليني ما عرفش انام واروح النوم من عيني وابقى دايما حاسة ان انا بارق وحاسة ان انا مش عارفة اركز وانام كويس.